<noise> Anisan'ny zavatra be rano koa ny ovy, mba hampaharitra azy ela kokoa dia atao amin'ny tany, atao am'toerana mangatsiatsiaka, tsy azon'ny andro a, tsisy rano a, ary tsotsofin'ny rivotra <noise> mba azo ho tahirizina izy a tsy ho mba ho mora lo.